Pues este este ät sospa't este sea pollo, u sea kashi', y bueno jetij un rato wa'ktyä este ak tojku tzikoj, y este ät este ja'sapya't niwi, nkojtapat nkojtaptya't niwi, nkojtapya't este niwi, nkojtapya't ajo, nkojtapya't asyus, näjapyat axus, nkojtapya't asyus, nkojtapya't pero ja'spa't juktoji'k, todo este ingrediente todo ja'spa'tzi, tejenä, este ja'spa't nkoj nkojtapya't este pimienta, y y este licua licuatzäkpa't, licuatzäkpa't y tejena este ya que n este nap tojku usytyi't nkojtapya't nyä je pollo, ya jenä nkojtapya'ntät je jetä recado, y jenä este por que wakasis este jete este primero't ak tokpa, despues este nkojtapya't guiso todo ja'spä'upä ya jenä licuatzäkpa't y setpa't äj arroz, y jenä 'e'syajpat't äj onhko'une y todo a mi familia.